Ko ko sapet ngokilgei piik nguni kopitu sapet nekararani. Ako akekanapte emet kwoparak, angoen amuu ni ngotkotepso piik komai kiiy kopitu nyalilda. Amuu akopit kipiret apkei ak kii nemakaran eng emet. So kiit nachame ane, achame piik cheikilikei ngepa imbari, ko sopet noto nekicheng'e ne karoni kokili chituguli. Asikonyor chito paisyet amapit kiiy nekele idleness ee. So kaa ngemwa nguni kele sapet kokaran amuu ngokilgei chitukul, amuu kopitu maendeleo akopit taretet ap kei akot karon ngopit shida, ke ketinye kotit ageng'e kelia ketoretkei amu amuu, kapit kii nemakaran komokoi ketoretikei. Ketinye umoja amuu mii chitugul ko eng kakilet ap kei neikilekei chitugul, kekere kele komayaitu. Aya ngepwa ng'alek ap ngotkopit ng'alek che makaran emet ko nguni komamii ki nesuldoi amuu amani ko kii nekaran ochei <hesitation> amu chitugul kopaipachin sapet eng olemii. Angot nda peeti, ko ngepa kemboi ngunii ngotkokaran emet keae poisyonik akot kemboi. Komapituu chorset amapitu kii neyaa ee, komokoi kekase kelen kapit kii nekelen eng kap shanjo. Ka ka kokichor gii ana kokitepi kuni ee, so kokaran amuu amani ye koki nepo maana <hesitation> akopaipai piik tukul. Akekasegei aketulegei <hesitation> so komii kunot.